<noise> a na tjia e gasela thimanga tja thi thimangala tha tjigana tha ntha taji thi thi thisu thi takje para sunthe ni tususu xi ng'e cosa thi sintha tathine tala thanda thutsema thigase la la thanta thanda tsia inchi aceite la thanda suse tujndi la niu guala thanda tsinga the thexrute sina singa ngia pero thaxiree bitjañee ni xro uchre'e nila thanda xi xruthe benga'a na thanda ntha thabechjan thajni rikaa thi este pero tha nthatange jma la ya ntha u rana ne'e na sang'e nchixin nthala para saringa'ia sthi cha'ia thane ero nchixin tha thandaxingaa jma thasinga o juao o lo ke nge thji nguni nchesusu nina bi bero thi xthula pero este thi thundana na na.